ग क्रा करयाजया मि पंग रिंगतोक नमस्ते, ग आनु क्रा कट्याम बबअ तोक। ग इद साधारण स्टाइलऊ क्रा कट्याम ज्ञयातोक, जिसमें क्रा दोकिच गाटो ज्ञयातोक लेकिन हुना ली बोदी लामस दू। ग चालतोक कि आंग क्रा समान रूपीस कट्याई ऐ आंग चेरेऊ अनुसार क्राऊ स्टाइल लानी। क्या कि आंगू जागतोई कि हालेस क्रा कट्यातोई?